والله اذا خيروني بين الفطور والغدا والعشاء لي مده سنه اجلي اخلي واحده فيهم اتخيلي الغداء الغدا الزول ممكن يخليهو لي مده سنه لكن يعني الفطور مهم في الصباح وهو ممكن يسندك لحدي المغرب بعداك وكت النوم تاكل حاجه بتسندك برضو لكن يعني دي اتخيل لي انو الغدا هو الممكن الزول <hesitation> يخليهو لي مده عام